पनीर कई तरह का आवज पर जो सुध पनीर रज वो दूध से बनज और वो शरीर का नुखसान नहीं। करतो पर लोग होन आजकल जसो की सोया बिन को भी बनाईलेज। कोई आलू मिलाईन भी बनाईलेज और प्लास्टिक का भी बनाईलेज वो ते इत्तो शरीर का नुखसान करते हैं। कि इंसान पैछानी भी नहीं पाओतो पर पैछा कमाना का लिए लोग कई तरह की धुखा धड़ी करते हैं। सुद्ध की जग मिलावट वाला और नकली पनीर पेस कर दे। तो बिचरी जनता खाई ना बीमारी से मतलब उनका कही तरह की बीमारी न उत्पन हुई जाये।